दुनियाभर म लगभग सात हजार एक सौ उन्तालीस भाषा बोली जादी। कई प्रकार की भाषाओं कु नौ यू छ जन की अंग्रेज़ी गढ़वाली, हिंदी, स्पेनिश फ्रेंच जर्मन चाइनीज़ (मंदारिन) अरबी पुर्तगाली रूसी जापानी कोरियाई बंगाली उर्दू तमिल तेलुगु गुजराती मलयालम कन्नड़ मराठी नेपाली